Ka gitte inni ibu rumah tangga jaki jari ammantang kale jaki injo ri balla, a pallu, a sassa, biasa bissa pinjeng, a sarring todo', a para'rasa, a lappa pakeang, a lampa ri pasarayya madaeng mi injo a lampa todo a ri kokong ku ta sikali si minggu injo pun a lampa ku ja angngerang bokong ri burukneng ku, sampang a aknangkala i ri koko a punna hattu pa'lamung i, biasa todo injo minahanga a'lamung, a'lamunga batara a' rurung burukneng ku na rurung anak-anakku biasa a todo intu nu kuayya angkua a lampa akbalu pettes punna hattuna mi injo todo ji injo aminro-minro tarrusu nu ri jama jari punna minro ma a'lampa todo ma injo a'gosip di balla na tetangga-tetangga ku, biasa si pa kumpu-kumpullanga di balla na pung saho biasa na todo' punna ele' i ku antara i anakku a'lampa sikola punna anre ja ku jama punna minro mi injo ku jemput mi biasa punna ha-punna hattu batara i todo biasa ma injo a'balu batara lolo, batara lolo maing di pallu, maing injo biasa todo punna hattu cengkei a'lampa a muppulu cengke mingka inni taunga Asempo i bela cengkea, ka biasa injo rie tau ku pa gaji todo i ammupulu cengke, na anda todo i bela punna sempo todo i di bayarraangi gaji na na inni kodong cengkea, a' dakbung kale harga na, jari maingi ku paoang burukneng ku angkua takbang mami injo cengkea si-sikola' mo isse lamung ka inni sikola' a, asuli isse suli kalia i ballinna, sere kilo seratus <laughs> sibilangngang lakbi, jari iyaji injo kapang nakke ku jama